مہیناواری خرچیاں تے نظر رکھن لئی کچھ مکھ طریقے۔ وِتی پرابندھن نوں آسان اتے پربھاوشالی بناؤن لئی بجٹ بنا لو۔ رسیداں سنبھالو۔ ہر خرچے دی رسید رکھو اتے مہینے دے انت وچ سمیکھیہ کرو۔ اس نال پتہ لگے گا کہ کتھے پیسے خرچ کِتے گئے نیں۔ ڈیجیٹل پیمنٹ اتے بینک سٹیٹمنٹ دی سمیکھیہ کرو کیونکہ ریکارڈ لکھن لئی موبائل ایپ یا ڈیسک ٹاپ تے سپریڈ شیٹ سیٹ اپ کرو۔ سمری بنے گی اتے ایکسپینس کٹیگرائز کر کے کرونولوجکل ترتیب وچ وکھاؤ کرو، ایہ ٹریکنگ کرنے نوں آسان کرے گا۔